Kas sa olõt nüüd midägi tennüq kah? Olõt midägi vaest kirotanuq vahepääl vai? Kasvai mõnõ jutukõsõ vai midägi? Et ku olõt, sis võisiq mullõ lukõq andaq, Sis ma mõistnuq üteldäq, et kas om hää ja kas avaldaq ja. Ja et ma väega soovitanuq, sa ollit kooli aigo nii hää kirotaja. Et prooviq iks tuu rammat valmis ärq tetäq!